اكثر شئ ظريف ومضحك حصل في حياتي مرة كنت بالجامعة وكنت سهرانة يومين متواصلة وكان عندي اختبار طبعا انا حطيت راسي على الطاولة ونمت وما صحيت إلا وما في احد في الجامعة نهائيا إلا انا.